Ku lokiq mabbicara adat isti adat ku indonesia engka meto aga seddi contoh ku tana ogiq ede contohna iyanaritu ku bangsana tauwe mebbuq menreq bola i ga atau engka acara pasti engka yaseng <noise> asenna abbaca doangeng magina abbaca doangeng pasti iyanaritu adatna tauwede menghormati atau menghargai atau iyanaritu loi berterimakasih kepada fung allahu ta allah jaji iyerona iye- iyenaritu contona ku tana ogiq ede iya asenna <noise> abbaca doangeng